<hesitation> Raha amiko manokana aloha de azo atao hoe ronono ny ronono avy amin'ny zava-maniry, ohatra hoe ronono soja ireny, satria mitovy ihany ny <hesitation> singa hoentiny, mitovy amin'le singa entin'ny ronono avy amin'ny biby ihany ireny, de izay mahatonga anahy miteny hoe afaka antsoina ronono ihany izy ireny 'zany.